Anin'olo ino sa e magnety kintana zany, ha aminay aty rô da sy raha aniny ino loatry fa indreo moa koa mba te hahitahita an'izany avao koa da mampiasa an'iny ino moa i télescope zany agny gn'anarany, misy akoraha karazany e zoom akogny amin'ny appareil photo avao koa igny da mety izay gne hahabeazany aki- anigny kidikidy izy la ohatry ka te hahita gne kintany zany.